Imɛrɛ aga azwa dɔ minyɛ imɛrɛ aga to blaa nwa zuzwa kɔ azwa nɛ wa imɛrɛ aga adɔ aga lo kɔ ajɛ asi la agwara nɛ wa imɛrɛ aga adɔ aga lo nwa kɔ icɛn kɔ minyɛ lo kɔ la pɛ kutu kɔ nɛ wa iwɛrɛ aga adɔ aaa zuzwa dɔ minya kɔ ba gba acɔ, ba dɔ cici nɛ wa nkɔ lazala mpɛ imɛrɛ aga na la lo kaa la dɔ ivo nɛ wa am kɔ ba imɛrɛ la nɛ kɔ la mayɛ kucɔ la kɔ la na kutuma munɔ anjɛla kɔ la ri zu zwe wa nkɔ la mni doniya a isi lɛ nɛ rubɔ shishishi icɛn kɔ minyɛ ba mɛrɛ iba aga nanɛ nkɔ ɔnanini ba adɛ kaa ba lo kuzɔ nɛ wa ba pɛba aga lo ma ba pɛba ajimi ma ba piba ritre ma nkɔ idan kɔ ba nini muya kɔ ba mɛrɛ ba aga kɔ ba pɛ ba pɛ aga klɔ nɛ nkɔ idan kɔ aga imɛra kɔ ndɔ daka kɔ nɛ imɛrɛ akusrukpɛ aga imɛrɛ akuskrupɛ nɔ kɔ kɔ la tsene lon bɛ har ɔ na gba zabɛ liyɛ ana sa nkɔ ɔna Ni kusurpɛ bana yaka kutun kɔ ɔntsene a. B. C. D, linyɛ anasasa nkɔ ava kɔ ɔpɛ kutun kɔ ɔntsene a. B. C. D, lukpɛ nasara nɛ nu ɔɔɔ kɔɔ pɛ kutu kɔ ɔnɔ aza wɔ ɔnpɛ kutun kɔ ɔnɔ gankɔ minye banpɛ mada nɛ ana sara ba pɛ ba unyɛ la ma ba pɛ ba linyɛ la ma ama nkɔ avankɔ ba yakala linyɛ anasara linyɛ atɔ frɔ vrɔ kɛ na nkɔ ba yakala linyɛ atɔ vɔvrɔ lanpɛ kutun kɔ lanɔ aza la nɛ, lanpɛ kn tun kɔ lan lan karanta mada kɔ lantsene linyɛ anasara nɛ mada kɔ lantsene linɔ yɛ anasara nɛ mkɔ idan kɔ ɔna kupɔ lo la drɔ ta kɔ la du miyɛ vajeri ya kɛ landzi la nijeriya kɔ lanala kubɔ lo <hesitation> nlapi iwuyɔ aminyɛ lo icɛ ninɛ ba nɔ iwe linyɛ anasara wa nkɔ idan kɔ iwɔ za mɛrɛ na wɔ zɔrɔ lubɔ kɔ ɔpɛ kutu kɔ ama nkɔ ɔka mɛrɛ icɛn kɔ bata kɔ kanli na banɔ latɔ anasara wa wɔna nini cɛnɛnɛ nkɔ wɔ pɛ kutu kɔ wɔ pɛ kutu kɔ kɔ ba mɔrɔ wɔna nini bata kɔ kanli cɛnɛ na wɔn kpɔlɔ wa ama nkɔ wɔ pɔɔ kutu kɔ na kɔ na li icɛnkɔ ba ta kɔ kanli na wɔ na li tɔ icɛnkɔ ɔn losɛ kuva mulo toni cɛnɛ kɔ ba dɔ kusɔnɔ nɛ kɛ nɛ na. So imɛrɛ aga <hesitation> ana sara nɛ adɔ aga alugba wa adɔ aga nwa kɔ atɔla lugba lɛɛ inɔ ma jɛla lɛ nɛ kɔ la pɛ kutun kɔ duniya adubɔ lɛnɛ na nkɔ idankɔ isilɛ nɛ agalo adubɔ ba ma dzi lukpɛ tagada ba ma dzi nduniya wɔ nyɛ kɔ ɔ pɔɔ kutu kɔ untsene na ɔ zataba na kɔ ba mɔrɔ na wɔnzɔrɔ lubɔ kɔ ɔ pɛ kutukɔ wɔnzantaba pɛkutu kɔ ma ama nkɔ ba mɔrɔ kɔ ɔnini nga kɔ ayɛrina lɛnɛ bama dzi nɛt nga lo kɔ ba rɔ kɔ nɛts wɔ nini nga ninɛ deshi ke kɔ wɔ pɛ kutun kɔ wɔn karanta bɔ wɔ pɛ kutu i- itsene tɔ dun aga lo ngbɛ gbo miji tɔma nkɔ bata kɔ kanzɔrɔ nga nɛ lɛ na tɔ wɔn kpɛ zɔrɔ tɔma ama nkɔ ba za mɔrɔ kɔ ɔpɛ kutu kɔ na wɔn zɔrɔ lubɔ kɔ ɔ pɛ kutu kɔ so imɛrɛ aga anasara nɛ adɔ aga zuzwa wa kuma adɔ nga kɔ a dula ipɛ lɛɛ nu jɛ la pɛ kutu idrɔ ribli lɛ nayi nɔjɛla kɔ la pɛ kutun kɔ la jɛ itrɔ na nganɛ jɛla kɔ la pɛ kutun ijɛ itrɔ na inɔ bɛ itsene nga kɔ la tsene a, b, c, d, nɛ na nɔjɛ la pɛ kutu itsene aga iblɛ kɔ la tsene nkɔ ɔmɔrɔ na ɔnzɔrɔ lubɔ kɔ ɔpɛ kutun itsene kɔ se kɔ ba mɔrɔ adza mru le iblɛ dubɔ nkɔ ba nini wɔ nyɛkɔ ba mɔrɔ nɛ kɔ wɔ pɛ kutunɛ ba nini dɛkaa wɔdu drɔ linyɛ lo gɛɛ wa domi bapɛ ba kutu kɔ ma ama iwɔ nyɛ kɔ ba mɔrɔ na wɔpɛ kutu kɔ Wɔ dɔ tsene nkɔ da kɔ nyɛ atɔ vɔvrɔ lo bɛ kɔ abɛ da ɔka ɔsɔ wɔ linyɛ kɔ wɔnda mada kɔ ɔ dɔɔ <hesitation> amsa kɔ ama nkɔ avan kɔ wɔ zataba na cɛnkɔ ban mɔrɔ na ɔzɔrɔ lubɔ kɔ nyɛ atɔ vɔvrɔ abɛ sho nwyi kɔ ɔdɔɔ so ipɛrɛ kɔ wɔ nyɛ kɔ ba mɔrɔ kɔ wɔ pɛ kutu aga nɛ ipɛrɛ kɔ wɔ du drɔ nɛ nyɛ kɔ apɔ na anini wɔ ka kpoku nɛ wa ani kaa wɔ kpɛ dzi kubɔ munyɛ atɔ vɔ vrɔ nɛ wa dɔ bɛ na ama wɔ pɛ cɛ kutunkɔ wɔ pɛnɛ kɛ nɛ na so imɛrɛ aga adɔ zwa dula minyɛ adu zwa du kupɔ shi kɔ shishishi la lapɛ kutu kɔ manyin kɔ la nyɛ rina cici manyi kɔ la zɔrɔ aga cici nga kɔ bata kɔ la kan zɔrɔ na shi la pɛ kutu kɔ nga kɔ bata kɔ la zɔrɔ shi la pɛkutu kɔ ama nga kɔ bata kɔ la zɔrɔ Kɔ minyɛ blɛ ba pɛbana minyɛ blɛ ba pɛ yimmyɛ kɔ yi dɔ zɔrɔ nɛ ba ta kɔ inyi dɔ dara mla wa ama nkɔ ba pɛ shishishi za nyɛ kpɛ takɔ ba daramla tɔ shishishi la la pɛ kutukɔ imɛrɛ aga adu aga zuzwa wa imɛrɛ aga a dula ajɛ la pɛ aga lɛɛ ku pɔ ajɛ ka adza la asi ba agwara ajɛ ka minyɛyɛ la ba gwa ra asi inɛrɛ aga kɔ ba ma bɛ nɛ adɔ aga zuzwa wa adi la la ta kuva kɔ lɛɛ adza la ba ta kuva kɔ munyɛ apɔ ba ta kuva kɔ konyɛ ata kuva aga imɛrɛ nɛ lɛ la cɛ osi nko nyɛ kɔ adu nasara ipɛ kɔ inɔ kpɛlɛ bɛ yaka la kɔ la pɛ kutu nɛ imɛrɛ aga adu aga zuzwa nkpi la na osi adula ipɛkɔ ka kutun kɔ lapɛ nɛ naza yesu